Bé 'ngo nihia nihiá' rá cháj min unn kantu kantu ta min si ka si sinin niñan na'nínj man ni, utaj ri'hiaj bé toj lí ta ri'hia nnanj si sisi kachin niko kita ni, ni chitin' ñunj ta'bbi katu kwej kin riki ni hiakuj ni anin koj rega riki, atuj ñan riki ni sisi min ráj chaj nga hia'aj mare ni a'nin hia'aj mare ni, sisi nun aran' cha nga hia'aj mare ta ni utin' kwej kin nej, kwej lanchu nej, hia'aj 'bí nej, ni a'nin riki tache riki kwenta cha nga kantu taj, nihia nihia' ráj chaj min neninj sani a si 'hiaj taj 'hiaj chaj min a' sinian ri'í rune chin', ni aráj riñan chio kwenta nitinj anún ña'an ni nitinj ta chiñan' nitinj ta be'ej lí nitinj ni, ruku ni utinj riki unn si utin' hia'aj ni síj chitinj ta ni kutaj si-olla nga nne ña'an ni bé ta ni kará man ni kuñan ni, nnga achiij uñan ta ni bé ta ni ka'nin hia'aj mare hia'aj nako riki, sij asij chitin' chuhua likuadora ni teaj uñan uñan ta ka'nin ñan taj ta'nga min ñan ráj chaj ni, atuj chukune riki ni bé ta min 'ngo si min 'ngo nihia nihia' ráj chaj.